Ninza Dubai, naanye ningira nka buti bampiire omugisha kugira ndugaaha nze omu country mu hanga erindi nka Dubai, naanye ninza kureeba mbwenu nk'egyeka egihanga eryeri ihanga ryitu, okwokwe Dubai, ningira hariyo ebintu bingi ebitarikunu kuba ninza kureeba ebintu bitakushwanangana ebitari kunu, ku ryoku nanka nke- nk'enyanya yo- y'okubeeramu mbwenu y'okurelaxingiramu then nindambura ebintu bingi mbwenu ebitari kuni.